أكيد جان زين والله إذا كل واحد يختار البلد ماله ويختار وين يقيم وين يسكن شنو جنسيته هاي بيكون شيء وايد زين يعني بس للأسف ما في هاي الحرية بس ايه أتوقع أنه يكون هاي من حق الشخص ويختار ويعيش ويستانس في البلد اللي يبغيه ولا ينولد في أي شيء وخلاص ويعيش فيه